Ny fanaovana taratasy de <hesitation> avy amin'ny hazo izy io, avamin'ny hazo ny fanaovana taratasy ampidirina <hesitation> anaty milina. Eo ihany koa nefa ireo oe taratasy efa niasa de potipotehana de ampidirina ao anatin'ilay milina fanaovana taratasy.